Po- pos nochi cateh inteligentes porqui pos yehua tla, chichimeh tlaixohtiah, mestu maquicua quimichi para para para ma itlah maquicua, porqui cua quicatqui quiquimichti quicua tlaoleh, quibica tlaoleh, quiquixtia tlaoleh, quicu quicua tlu itlah comida, cuali quicuah, tlaxcali, yetzintli tli mocu ipa plotoh ino quicuas quimecheh, xitomatl quibica, chili quibica, pero tlu ompacah mestu amo amo itlah quimichih itlah cuica como siempre, aha.